<hesitation> Fagnagnaovana le <hesitation> an <hesitation> hena regny ndraiky, le atao agnatin'ny hamburger regny, <hesitation> alaigny zegny malaka totonkena, tontonkena igny zegny afangaro <hesitation> sira, poivre, ze epice tiàntegna, de afangaro, de avake amzay izy bolabolaigny, de <hesitation> ameantegna forme tsara igny, de fisahigna izy de kaofa fisapisaka zegny izy, hindasigna e de <hesitation> iregny amzay zegny no fa- izy masaka igny zegny ataognao agnatin'ny hamburger.